<noise> Goddo fere don jodi to lesdi misira, wakkati dun be ngala kompita. nyalande fere be nduroi, ndiyan tobi be mbemmbi, wala kompas, wala lewru ko naage.